د مچونک یا د وريځو چيندونکی یو ځانګړی تخنیک او وسیله ده چې د ورځو جوړولو لپاره د وريځو په جوړښت کې بدلون راوستل او د خکلا زیاتولو لپاره کارول کېږي.